एक टपकतो हुवे नल को ठीक करन को एक आसन प्रक्रिया होत है। जिसे आपकों समन्य उपकरण के साथ घर पर ही कर सकत है। सबसे पहिले पानी की आपूर्ति को बंद करे। ताकि नल से पानी टपकवो बंद हुई जाए। इसके बाद नल के हैंडपंप खोले के लय उपयुक्त पेचकस को उपयोग करे। हैंडल के नीचे एक कार्टिज या वॉशर को उपयोग होत है। जो अक्सर खराब होन के करन नल से पानी टपकन लागत है। पुराने वॉशर को सावधानी पूर्वक हटाये और उसके स्थान पर नयो वॉशर लगाये। अगर नल में कार्टिज है तो उसे भी बदलन पड़ सकत है। सभी हिस्सान को सही तरीके से दोबारा जोड़े और नल को खासकर बंद करे। इसके बाद पानी की आपूर्ति को चालू करे। और <hesitation> जांचे की पानी टपक रहो है की नईये। यदि टपकवो बंद हुई गयो है तो आपकों काम पूरो हो गयो है। इस प्रक्रिया में को आपकों समन्य उपकरण जैसे पेचकस, प्लंबिंग टेप और नयो वॉशर या कार्टिज की आवश्यकता होत है। यदि समस्या जटिल है तो पेशेवर प्लंबर से संपर्क करन में बेहतर हुईए।